A axien maran ba woworo ma pasin moxa login ga laxa ase tanimem e ne ga agarin ana ari times ana ari ma wa bilok ga xa maran we kamaran mi ga taraiem pawa sulo nian ka koron miang a masin ga ilo xa xarn kawa na ga ka ba ware nian ana ari timem bilok di diga ogarin arixen nataem a loging ga laxa ma kampani ga om steret tawa benepitim idi ma a wos ka balan a wago kawa di ga ka ilep sevis maran diga ka ilep sevis maran in opa a was miang diga sainim minin a xonsen pow di are ga flout su ga omana ga miang ga xip nangin a nian ka wos na we ga saban ga xa mamaran orait nemiang opiang imem ni wade xulen mi wade xulun a kampani na ogarin na xalap na xalap ka balan awu a wos dixa benepit moxowa idi wos sinilap mon papa groun. A wos sulap ma diga sainim a consen pom lok taxisixit ma non a bu turagu lain kawa di ga ka ba benepit manam ine miang opiang ana invaronmen a bu pun mana ia raxin ma non a ia na mait nating kawa diga ka ba ma make ius karen dixa wet tumaaxgin opa diga ba rarumangin ana ia rawa vera ana bagunon opa rawa wos mama graun papa graun mo na ia na xop nating in miarg opiang inemea opa ka boboe xulen tawimem mem a ba turangu lain opa eiwisik a xo ana winiro ma moxa wade mu lamun men miraba wade xulen ma na ogarin a balan a waga nu ogarin bilok ane worok kave baling tano ia ia raxin kave a ia ma imem kave mamaran was sinilap kabu het xlan na wexen a wat tiwa di idi man family turuangu lain lisalik kawa Opian a was sunulap mura wade muma mura rut imem mura stopim and kampani o mum sera na kain bobo xulen awa muraba vet tawin mi rabo mu lamun imem mi raba wade xulen a rorop panimu ure rawimem mana kain doxoma opa kave na mininong kavera bemipit maran tawa miang mo kampani ga ogarin imen ga ogarin ana invaironment tanimen non a va ga xop nating kava diga kaba wet <hesitation> na ga xop nating mon ka wirok maine miang a waine ine ne taba muri xin opa dira ba mu ra ngas aiwo lamun tawa stopim a kampani lamun a na kain ma madi ilep a wexen a wat twin uso xan owasis na ship taxin kavu of rawa rara na ia imen i manong turagu wadi mu mu pa na winiro ma mi so xa was twin lamun dura ba mu diraba mu diraba wade xulen and duduxum waine madiraba mu inmanima aut na ogarin imem Ma kave ra mamaran tawa wos ka waga mar ari bilok digo ogarin ana ari ma was diga ka inim tamangin ana ari. Ari ine a xalap luk taxisixit arixe <hesitation> ari na ari te moxa inim taima kampani go ot ga ogarin ana ari na wuga plout na ia ma na xerecen ga ware bak nangin ana ari ma na ka maran gu ogarin ana ari otnin bilok ana ngas ana ngas sanina so usu kampani ga ot ga ogarin arixin <noise> duduxurna orong lamun ana kain ma ta ese wa wi taxin ma wos sunulap neak miang diraba woworo lamun a lain lixsik moxa waga lamun a kain kalalap ma na ga ot tanim mem sousu miang opa io iwisik minin a u duolu xuma ma lamun lagamo dira ba mu ma dira ba wade xuleng opiang ara mininong kanimen so usu lok ka mamaran amet ka ngas sanimen ana ari time mdiga ogarin Inemiang taba maneng iat ka nemo mot opa ana winiro ma ta bu manong iat idiat dira ba ilep pawa iswisik nating miang ka bobo timem na minina kanimem nio wade opa kamamaran bang diga ware lep minin ane wexen opa kamamaran bang diga ware lep minin ana wexen a wat tawidi disa iloropalie mem di malamun mon a wexen a wat taxin tawidi di malamun a vexena wat tavidi ma imem ma mi awa mi lele veng mara o ine man muang uk piniro to <hesitation> a man silok a lolotap ma a koron miang a masin na ilo xaren mi tarim a inom loxotap karen a man ka kamap maran karen miang a masin xa xaren mi om karen mi wade opiang a nian na kamap karen ne miang opa orong turn arixe mira ba mu a ngas a wane arixe koron miang a masin ga ka ilo xare i on karen mi wade puk ian ma kamap koron miang a masin ga ilo xaren? Masin In miang ap ana dudu xuma mon tano ma na winiro to ma e ot me eribe su men opiang diraba mu angas savaine lamun